פַּאלְחַקִיקָה כַּנְפְדֶּל תְּכוּן עִנְדִי אֶלְקֻדְרָה עַלַא עִלָאג אִי מָרַד, חִית אֶלְאַמְרָאד הוּמָא אַעְדָאא אֶלְבַּשָרִיַּה וְאַעְדָאא אֶלְאִנְסָאן, אִלָא אַי אִנְסָאן תִיכּוּן מְרִיד בְּשִי מָרַד מַעְנְדוּש דְּוַא, נְקְדֶר נְעָאלְגוּ, וּנְפְדֶּל אַנַה תְּכוּן עִנְדִי הָאד אֶלְקֻדְרָה, חִית אֶלְעִלָאג מִן אֶלְאַמְרָאד שִי חָאגָ'ה מֻהִמָּה חֻצוּסָן אֶלְאַמְרָאד אֶלְמֻזְמִנָה.